पहले आपनों पाने लेसे। नो ते काई तेरे में काई इदरोग दुद पाउडर डाल देसे न। ते काई जे आईस्क्रीम बनाने आपका गंटे रेनर आवे। तेरे में काई जूँ ते काई घाल देसे न। ते काई जूँ तेरे में काई जूँ तेरे में काई जूँ तेरे में काई घाल देसे न।